Ütskõrd olliq üteq sõbraq. Naid sõpru oll' täpselt neli ja puul. Ja ütspäiv löüdseq naaq ütest koobast üte portaali. A tuu portaal vei lihtsalt mere põhja.